Ny aspiratera dia fitaovana natao hitrohana fako, na vaventy na madinika. Ary mandeha herinaratra na vatoaratra ihany koa. Izy dia afaka ampiasaina na ao an-tokantrano na any ivelany, toy ny eny an-tokontany na any anaty fiara.